Manahaky anizao moa ñy fandehany ñy sakafon'olo a Rosia añy: -Manany ñy fomba fiketrehan-drozy roze noho ñ'akora fampiasan-drozy ,fototsiny bakaminy ñy razan-drozy añy; <shushes> mana ñy sakafo koa rozy ,ñy jabo malaza amin-drozy añe <shushes> ;manahaky anizay ñy fomba fiketreha ,rozy añy tea legime ,tea hany mamy ro tea hany masira ;tea mihina pomme de terra.